و بعد ما القطه بتعتنا ليقت القلاده السحريه الي كانت بنسبالها طوق نجاه علشان تخرجها من الي هي فيه أول مالبستها بدأت تحصل معاها حجات غربيه و تشوف و تسمع أفكار الناس ، و تتكلم زي البشر فا قررت أن هي تغير حياتها عن طريق الناس